mannréttindadómstóll Evrópu hefur kallað eftir svörum frá íslenskum stjórnvöldum um vinnubrögð rannsóknarnefndar Alþingis um einkavæðingu Búnaðarbankans annar uppljóstrari úr leyniþjónustunni hefur nú staðfest upplýsingar um samtal Donalds Trumps Bandaríkjaforseta við forseta Úkraínu í sumar ferðatími frá Kjalarnesi getur styst um tuttugu mínútur með Sundabraut og flóttaleiðir verða tryggari hin nýja leið leysir þó ekki

umferðartafir í Ártúnsbrekku segir

til greina kemur að leggja umhverfisgjald á flugfarþega í Keflavík skoða þarf allar hugmyndir þegar kemur að loftslagsmálum segir umhverfisráðherra landeigendur í Hjaltastaðaþinghá og Borgarfjarðarhreppi eru ósáttir við friðlýsingaráform á úthéraði oddviti Borgarfjarðarhrepps telur svæðinu betur borgið í höndum heimamanna en stofnunar í Reykjavík gott kvöld

Búnaðarbankans til skoðunar ríkið þarf meðal annars að svara því hvort störf nefndarinnar hafi haft ígildi sakamálarannsóknar og hvort Ólafur hafi notið réttarverndar samkvæmt því í einkavæðingu Búnaðarbanka Íslands árið tvö þúsund og þrjú ári síðar var niðurstaðan birt og var hún afdráttarlaus þýski bankinn var aldrei í raun

í bankanum ólíkt því sem haldið var fram í upphafi stjórnvöld voru skipulega blekkt bæði í aðdraganda og kjölfar sölunnar og var því lýst hvernig hópur manna vann fyrir og í þágu Ólafs Ólafssonar sem notuðu leynilega samninga til að fela raunverulegt eignarhald þess hlutar sem Hauck og Aufheuser átti í orði kveðnu hinn raunverulegi eigandi var

og partners skráð á Tortóla Ólafur var svo sjálfur sagður hafa hagnast persónulega á viðskiptunum þegar fimmtíu og sjö komma fimm milljónir dollara voru millifærðar af reikningi Welling og partners hjá þýska bankanum limited einnig skráð á Tortóla eigandi þess var Ólafur Ólafsson Ólafur kærði málsmeðferð rannsóknarnefndarinnar til Mannréttindadómstóls Evrópu um miðjan júlí tvö þúsund og sautján taldi Ólafur að umgjörð og málsmeðferð nefndarinnar hafi í raun falið í sér sakamál og niðurstaða

hennar jafngilt refsingu án þess að hann hafi notið nokkurra þeirra réttinda sem sakborningar eiga rétt á þá hafi nefndin ekki tekið tillit til þeirra sjónarmiða sem hann kom á framfæri við hana skrifleiðis mannréttindadómstóll Evrópu hefur kallað eftir svörum frá íslenskum stjórnvöldum vegna erindis Ólafs þar er meðal annars spurt hvort jafna mætti störfum nefndarinnar við sakamálarannsókn og staða Ólafs tekið mið af því hvort Ólafur hafi notið réttlátrar málsmeðferðar hvort hann hafi

notið þess réttar að teljast saklaus uns sekt var sönnuð og hvort réttur hans til friðhelgi einkalífs hafi verið skertur erindi Mannréttindadómstólsins þýðir þó ekki

að mál Ólafs verði tekið til dóms sig þurfa frekari gögn í málinu

verður til lykta leitt þannig bárust Mannréttindadómstólnum um fimmtíu þúsund erindi um upptöku máls í fyrra tæplega áttatíu prósentum þeirra var vísað frá um sjö þúsund sex hundruð mál fengu nánari

skoðun en um tvö þúsund og sjö hundruð mál enduðu með dómi eða fimm komma fjögur prósent þetta er annað skiptið á skömmum tíma sem erindi Ólafs fær málsmeðferð hjá dómstólnum í lok september tók dómstóllinn til skoðunar kæru hans vegna hlutabréfaeignar dómara í Al Thani málinu þar sem Ólafur var dæmdur í fjögurra og hálfs árs fangelsi Kjartan Bjarni Björgvinsson dómari við Héraðsdóm Reykjavíkur og formaður rannsóknarnefndarinnar vildi ekki veita fréttastofu

viðtal að svo stöddu annar uppljóstrari hefur stigið fram og staðfest það sem komst upp varðandi efni símtals Donalds Trumps Bandaríkjaforseta við forseta Úkraínu í sumar lögmaður uppljóstrarans sem fyrstur steig fram greindi frá þessu í viðtali við

hann sagði þann nýja hafa það staðfest frá fyrstu hendi að Trump hafi reynt að fá yfirvöld í Úkraínu til að hafa áhrif á forsetakosningarnar í Bandaríkjunum á

næsta ári sú ásökun hefur leitt til ákæru á hendur Trump hvíta húsið hefur ekki tjáð sig um yfirlýsinguna lögreglan beitti meira táragasi á mótmælendur í Hong Kong í dag og gengur nú lengra en áður í að dreifa mannfjöldanum nú krefjast mótmælendur þess að banni við að hylja andlit sitt verði aflétt það hefur verið í gildi í tvo daga þrátt fyrir hellirigningu í Hong

í dag söfnuðust þúsundir mótmælenda saman eins og þeir hafa gert undanfarnar átján vikur og stór hluti þeirra heldur áfram að hylja andlit sitt þrátt fyrir að það hafi nú verið bannað með sérstakri lagaheimild undanfarna tvo daga og mótmælin hafa ekki verið friðsöm frekar en undanfarna daga eftir að bannið var sett á hefur lögreglan beitt þeirri aðferð að sýna skilti með viðvörunum um að skotið verið táragasi á mótmælendur ef þeir yfirgefi ekki svæðið þar sem ólöglegt sé að hylja andlit

sitt ef menn verða ekki við því er skotið og þetta viðtal fékk snöggan endi vegna harðari framgöngu lögreglunnar mótmælendur hafa unnið skemmdarverk á verslunum opinberum byggingum og lestarstöðvum og liggur helmingur lestarkerfisins niðri

krefjast þess nú að verði aflétt en dómstólar hafa hafnað öllum slíkum tilburðum þeir hafa hins vegar samþykkt að taka fyrir kæru stjórnarandstæðinga á hendur

leiðtoga Hong Kong fyrir að nota þá sem hún nýtti til að koma grímubanninu á fram hjá þinginu segist á móti hafa komið því á til að stöðva ofbeldi af hálfu mótmælenda

að ganga að kröfum þeirra því er ekki útlit fyrir að neitt lát verði á mótmælum á næstunni Sundabraut leysir ekki umferðarvanda í Ártúnsbrekku þótt hún greiði að einhverju leyti fyrir umferð í gegnum borgina

höfuðborginni verða tryggari Sundabraut hefur verið á teikniborðinu frá því um miðjan áttunda áratuginn Birgir Ísleifur Gunnarsson var nítján hundruð áttatíu og fimm var hún fyrst samþykkt í aðalskipulag Reykjavíkur samtals hafa minnst sex borgarstjórar og sjö ráðherrar tekið ákvarðanir um Sundabraut ýmist af eða á nú síðast tilkynnti Sigurður Ingi Jóhannsson samgönguráðherra að ráðast skuli í gerð Sundabrautar í einkaframkvæmd og boðar nýtt frumvarp í nóvember bent hefur verið á tvo kosti Holtaveg við Holtagarða og hins vegar

jarðgöng sem myndu koma á land utar Sigurður Ingi segir betri kost því hún muni nýtast gangandi og hjólandi betur auk þess verður hún betur nýtt því tengingar við hana inn í Grafarvog annars vegar og við Sæbraut hins vegar eru betur staðsettar Sundabrautin á

liggja frá Sundahöfn yfir Kleppsvík og gegnum og að Geldinganesi þar fer hún áfram yfir í Álfsnes og loks yfir Kollafjörð og upp á Kjalarnes já þetta er klárlega mjög áhugaverður kostur af því þetta er auðvitað ný flóttaleið fyrir höfuðborgina þetta er miklu betra

inn á Reykjanesbraut samkvæmt skýrslu sem unnin var fyrir samgönguráðuneytið og kom út í júlí er heildarkostnaður við Sundabraut um talinn vera um sextíu til sjötíu milljarðar króna skip geta ekki siglt undir lágbrú og því bætist við framkvæmdina

kostnaður við breytingar á skipulagi Sundahafnar vegna legu brautarinnar þar í gegn ákveðið hefur verið að verkið verði einkaframkvæmd en gjaldtaka hefur ekki verið útfærð í skýrslunni kemur fram að jákvæð áhrif Sundabrautar eru þau að vegalendin upp á Kjalarnes

mun styttast um níu kílómetra umferðarálag í Ártúnsbrekku mun minnka og ný tenging verður við Grafarvog

auk þess sem umferðarflæði um borgina mun batna neikvæðu áhrifin eru

álagið á Sæbrautina mun aukast auk þess sem hætta er á því að einkabílum muni fjölga á kostnað almenningssamgangna en skoðum þetta aðeins betur níu kílómetra stytting þýðir að ferðatími styttist um allt að tuttugu mínútur í hverri ferð ef ferðast er á háannatíma frá Kjalarnesi niður í miðborg ef ekið er fram og til baka

baka fimm daga vikunnar þýðir það tímasparnað upp á allt að þrjár klukkustundir á viku hvað varðar umferðarálag í Ártúnsbrekku á mestu álagstímum sem mikið hefur verið kvartað undan í vetur hefur Sundabraut í raun lítil áhrif samkvæmt útreikningum frá v s ó ráðgjöf og

í skýrslunni verður umferðin í Ártúnsbrekku árið tvö þúsund og þrjátíu þegar borgarlínan og Sundabraut verða komin í notkun

samt sem áður áttatíu og fimm þúsund bílar á sólarhring umferðin núna er hundrað þúsund bílar munurinn er því fimmtán þúsund á sólarhring sem þýðir að fyrir hverja hundrað bíla

verður fimmtán

færra árið tvö þúsund og þrjátíu gert er ráð fyrir því að um þrjátíu þúsund bílar muni aka um Sundabraut á sólarhring sú umferð mun því bætast inn á Sæbraut og umferðin þar verður tvöföld á við nú að mínu mati eru margar

framkvæmdir mikilvægari heldur en akkúrat Sundabrautin við vitum til dæmis að Miklabraut í stokk sem framkvæmd hún gagnast svo rosalega mörgum Sundabraut er framkvæmd sem gagnast aðallega þeim sem vilja ferðast um í einkabíl

Miklubraut eða aðrar lausnir

hjálpa okkur að þétta byggð eða hjálpa

þeim sem vilja ferðast um á hjóli eða fótgangangandi eða í almenningssamgöngum þær geta verið svo

gagnlegar fyrir alla því það er

hjálpar bílaumferðinni

mest það er ef við fækkum bílunum Sundabraut er samkvæmt skýrslunni líkleg til að auka

og letja fólk til að velja almenningssamgöngur umfram einkabílinn það eykur jafnframt loftmengun meðal annars í formi svifryks jú það er auðvitað rétt að ef við ætluðum að ná öllum markmiðum okkar fyrst og fremst með því

minnka umferð og fólk færi bara hjólandi og gangandi og í strætó þá eru auðvitað ný umferðarmannvirki ekki að vinna í þá áttina en það breytir því ekki að það er auðvitað líka til fullt af fólki sem býr það langt frá þeim stöðum þar sem er bæði kjarninn er og þar sem almenningssamgöngurnar eru nægilega góðar og geta ekki farið hjólandi í vinnuna og þá erum við með bíl og hann verður nýorku innan fárra ára

að bæta lífsgæði fólks kosið er til þings í þremur löndum

einu þeirra er leiðtoginn í fangelsi

framboði forsætisráðherra sem sagði af sér vegna gruns um að tengjast stríðsglæpum íbúar Kosovo gengu

að kjörborðinu í dag boðað var nokkuð skyndilega til þeirra kosninga þar sem forsætisráðherrann sagði af sér í júní vegna rannsóknar Alþjóða á honum í tengslum við stríðsglæpi í

fyrir tuttugu og fimm árum er einn þeirra eru samskiptin við Serbíu sem enn hefur ekki viðurkennt sjálfstæði Kosovo þingkosningar eru í Túnis í þriðja sinn frá arabíska vorinu sem hófst þar tvö þúsund og ellefu

sem er nú við völd og er undir stjórn Rached flokkurinn er undir stjórn

sem nú situr í fangelsi en kemur samt sem áður til greina sem forseti Túnis seinni umferð þeirra kosninga verður eftir viku það er líka kosið til þings

í Portúgal en ekki er útlit fyrir miklar breytingar að þeim kosningum loknum skoðanakannanir benda til þess að Sósíalistaflokkur núverandi forsætisráðherra

sigri og að flokkurinn verði áfram við völd flokkurinn þarf þó væntanlega áfram stuðning annarra flokka til að vera áfram við völd

þjóðernissinnaða stjórnarflokknum lögum og rétti er spáð sigri í þingkosningum í Póllandi um næstu helgi Pólverjar ganga að kjörborðinu um næstu helgi þar verður kosið um fjögur hundruð og sextíu þingsæti í neðri deild pólska þingsins og hundrað sæti í efri deildinni og segir að hún

á köflum ómálefnaleg og erfitt fyrir kjósendur að átta sig á áherslumálum það er mjög mikil skipting þú ert annað hvort með eða á móti

milli einhvern veginn og stuðningsmenn stjórnandi flokks flokks eru í raun mjög áhugavert hvernig þau ná til fólks sem voru aldrei að taka þátt í kosningum í síðustu þingkosningum árið tvö þúsund og fimmtán komst þjóðernisflokkurinn lög og réttur til valda með hreinan meirihluta kosið var til Evrópuþingsins í vor og þá fékk flokkurinn flest sæti sú niðurstaða þykir gefa vísbendingu um kosningarnar um næstu helgi bótakerfið hefur verið eflt til muna á kjörtímabilinu barnabætur og lífeyrisbætur

hækkaðar og einnig bætur til bænda sem er viðskiptafræðingur segir að pólska ríkið ráði illa við þessi auknu útgjöld en að sama skapi myndi verða erfitt fyrir aðra flokka að minnka þetta kerfi ef þeir komast í ríkisstjórn það verður mjög erfitt fyrir samfélag sem er búið að venjast einhverju svona bótakerfi sem er gríðarlegt fyrir ákveðna ákveðna hópa og í rauninni er efnahagsstaða Póllands orðin mjög erfið ég til dæmis sá það sjálf í sumar núna hækkun á verði á matvælum þegar ég var í sumarfríi í Póllandi lög og réttur þykir íhaldssamur flokkur hefur efasemdir um

Evrópusamstarfið og er mótfallinn e s b sambandið hefur gert ýmsar athugasemdir við lagasetningar til dæmis er varða dómstóla landsins barátta fyrir réttindum hinsegin fólks hefur verið áberandi í sumar leiðtogi stjórnarflokksins hefur lýst sig mótfallinn

og þakkaði á dögunum biskupi landsins skoðanabróður sínum fyrir stuðninginn

umhverfisráðherra segir að skoða þurfi allar hugmyndir þegar kemur að loftslagsmálum til greina komi að leggja sérstök gjöld á flugfarþega sem verði miðuð við mengun flugleiðar umræða um mengun vegna flugs hefur verið áberandi að undanförnu hugtökin

hafa skotið upp kollinum og fólk ýmist dregur úr flugferðum eða kolefnisjafnar ferðir sínar dönsk flugfélög og flugvellir hafa lagt það til að lagður

á farþega sem fljúga frá Danmörku til að draga úr mengun af flugi skatturinn á að miðast við lengd flugleiðarinnar og

sjóð sem nýtist í rannsóknir á grænum lausnum í flugrekstri mér finnst þetta góð hugmynd hún er áhugaverð það er sérstaklega áhugavert líka að hún er að koma frá

sýnir ákveðinn vilja þeirra til þess að taka þátt í þessu stóra verkefni sem loftslagsmálin eru áætlað er að skatturinn muni kosta farþega um tvö hundruð og fimmtíu til þrjú hundruð milljónir danskra króna eða tæpa fimm milljarða íslenskra á ári um átján komma tvær milljónir farþega flugu frá Danmörku á síðasta ári því má áætla að farþegar borgi rúmlega sextán krónur danskar að meðaltali á flugferð eða rúmar þrjú

hundruð íslenskar vonast er til að tillagan verði að veruleika strax á næsta ári en málið er á borði danskra stjórnvalda svipaðar hugmyndir hafa verið til skoðunar hér að sögn Guðmundar ferðamálaráðherra er með hóp í gangi sem er að skoða gjaldtökumál í ferðaþjónustu og þar hefur náttúrulega komið

skoða hvort að einhvers konar komu eða brottfarargjald gæti verið tengt við kolefnisspor og þá útlosun gróðurhúsalofttegunda því það er mismikið eftir því hversu langt er verið að fara og svo framvegis þannig að íslensk stjórnvöld hafa haft þetta til skoðunar tillögur hafi þó ekki verið lagðar fram enn á eftir að ræða mögulegar útfærslur á gjöldum á farþega kæmi til þeirra allt svona koma til greina og við þurfum að skoða allar hugmyndir þegar kemur að loftslagsmálum

bara áhugavert að sjá hvernig þetta þróast bæði hjá okkur og annars staðar Brexit ráðherra Bretlands hefur gefið í skyn að tilslakanir verði gerðar á samningstilboði í viðræðum við Evrópusambandið um útgöngu Breta bresk fyrirtæki fjórir dagar eru nú liðnir síðan Boris Johnson forsætisráðherra Bretlands kynnti nýtt samningstilboð til Evrópusambandsins vegna fyrirhugaðrar útgöngu úr sambandinu í lok þessa mánaðar þar var meðal annars lagt til að Norður Írland yrði áfram hluti af innri markaði sambandsins en í fyrri samningi átti að vera landamæraeftirlit þar tillagan hefur fengið misjafnar undirtektir á meðan bíða bresk stjórnvöld vinna nú í samningnum og ætla að skýra tilboðið betur fyrir Evrópusambandinu eftir helgi Brexit ráðherra ríkisstjórnarinnar sagði í morgun að takmarkið væri að koma sér úr sambandinu án mikilla erfiðleika

drög að samningi þurfa að liggja fyrir í lok þessarar viku til að leiðtogaráð Evrópusambandsins geti tekið hann fyrir átjánda október breskir fjölmiðlar hafa greint frá því að ef samningur hefur ekki náðst þá verði beðið um að fresta tæplega níutíu milljóna króna munur er á hæsta og lægsta heildarmati fasteigna á landinu og tæplega tvö hundruð þúsund krónum munar á fasteignagjöldum í fyrsta sinn frá árinu tvö þúsund og fjórtán lækkar fasteignamat hvergi á milli ára í árlegri samantekt Byggðastofnunar á fasteignamati og fasteignagjöldum á tuttugu og sex þéttbýlisstöðum á landinu kemur fram að umtalsverður munur er á þessum þáttum eftir því hvar niður er drepið í útreikningum Byggðastofnunar er miðað við einbýlishús sem er um hundrað og sextíu fermetrar á um átta hundruð fermetra lóð fasteignamatið er hæst á höfuðborgarsvæðinu frá því að Byggðastofnun hóf að gera þessa úttekt árið tvö þúsund og tíu hefur matið verið áberandi hæst hér í Suður Þingholtunum í

miðborg Reykjavíkur um hundrað og þrjár milljónir króna í ár fasteignamatið

um fimm prósent

á milli ára hér á Akureyri hefur fasteignamat hækkað um sautján prósent og er nú tæplega fimmtíu milljónir króna fasteignagjöld

um átta prósent hér á Patreksfirði hækkar fasteignamat um átján prósent á milli ára en

kostar tuttugu milljónir króna þá hækka fasteignagjöld um fjórtán prósent hér á Egilsstöðum hefur fasteignamat hækkað um nærri tuttugu prósent samkvæmt Byggðastofnun

um fimmtán prósent lægst er matið í Bolungarvík sextán milljónir króna en þar hækkaði það um rúmlega ellefu prósent á milli ára fasteignamatið hækkaði mest í Keflavík í ár eða um þrjátíu og átta prósent athygli vekur að í fyrsta sinn frá árinu tvö þúsund og fjórtán lækkar heildarmat hvergi

á milli ára þá eru fasteigna gjöldin á þessari

einnig hæst í Keflavík þriðja árið í röð þau eru nú fjögur hundruð fimmtíu og þrjú þúsund krónur í Grindavík eru þau lægst eða tvö hundruð fimmtíu og níu þúsund krónur munurinn á hæstu og lægstu gjöldum er því tæplega tvö hundruð þúsund krónur

nú stendur til að friðlýsa þessi svæði með því að friðlýsa vill Umhverfisstofnun varðveita fjölbreytt landslag fjalla

fjölbreytt ásamt sögulegum minjum í

var áður höfn héraðsbúa og gamall verslunarstaður tillaga að mörkum friðlýsts svæðis miðast við

með friðlýsingunni er Umhverfisstofnun heimilt að kveða nánar á um takmarkanir til að mynda að afla skuli leyfis til athafna og framkvæmda sem geti haft áhrif á verndargildi svæðisins

athugasemdir við friðlýsinguna einn lagðist alfarið gegn henni Hafrannsóknastofnun sagði að innan svæðisins væru ár þar sem er

sem löng hefð er fyrir og nauðsynlegt að gera ráð fyrir

vildi leggja áherslu á að ekki yrðu settar frekari takmarkanir á veiðar eigandi

segir að varlega þurfi að fara í boð og bönn þar sem hann stefni á fjallahjólamennsku á svæðinu Borgarfjarðarhreppur óskaði eftir

útlistun á hvaða áhrif friðlýsingin hefði á búsetu og núverandi starfsemi á svæðinu við getum ekki farið í friðlýsingar sem hreppsnefnd nema hafa landeigendur með landeigendur með mestallt land í Borgarfirði er í einkaeigu og þeir hafa alltaf síðasta orðið í framhaldi af því héldu þeir fund og við fengum skilaboð að svo stöddu vildu þeir ekki friðlýsingu ég held að þetta sé betur komið hjá heimamönnum heldur en einhverri stofnun

fer nú yfir athugasemdirnar og auglýsir tillögu að friðlýsingu í þrjá mánuði hægt verður að skila frekari athugasemdum á þeim tíma hlýnun loftslags hefur mikil áhrif á skíðasvæði í Ölpunum og fjölmörg mannvirki liggja undir skemmdum vísindamenn fylgjast náið með

sem er að hruni komin og gæti ógnað fólki í nálægum þorpum er á mont hún er um tvö hundruð og fimmtíu þúsund rúmmetrar og gæti runnið af stað á hverri stundu vatnið þar samsvarar um eitt hundrað fimmtíu metra löngum og það tæki breiðuna aðeins rúma mínútu að fara niður fjallið

vonast til þess að það fari að frysta sem fyrst en hlýnun síðustu ára bendir til þess að hrun sé óumflýjanlegt

hlýnun hefur margvísleg áhrif nærri skíðasvæðum i

eru hlýindin farin að bitna á mannvirkjum sem um sjö hundruð þúsund manns nýta árlega enda eitt vinsælasta skíðasvæði heims

ekki aðeins jökla heldur fer frost úr jörðu því liggur stór hluti mannvirkja sem reist voru þar sem

þá skulum við huga að veðrinu en á morgun sem og næstu daga verður

átt ríkjandi á landinu hvasst verður víða um land á morgun en þó sýnu hvassast suðaustanlands rigna mun talsvert á Suðausturlandi og Austfjörðum og hefur Veðurstofan gefið út gular viðvaranir vegna

Theodór Freyr veðurfræðingur fer yfir horfurnar hér rétt á eftir íþróttir á sunnudegi verða frá og með kvöldinu lengri en aðra daga og á nýjum tíma veðurfréttir koma á undan

verður án fyrirliðans Arons Einars Gunnarssonar í leiknum við Frakka á föstudag heimsmeistaramótinu í frjálsum íþróttum lauk með látum í Katar í kvöld kvennalandslið Íslands í fótbolta mætir lettum á þriðjudag Sif Atladóttir er í liðinu en hún missti föður sinn Atla Eðvaldsson í síðasta mánuði mannréttindadómstóll Evrópu hefur kallað eftir svörum frá íslenskum stjórnvöldum um vinnubrögð rannsóknarnefndar Alþingis um einkavæðingu Búnaðarbankans annar uppljóstrari úr leyniþjónustunni hefur

staðfest upplýsingar um samtal Donalds Trumps Bandaríkjaforseta við forseta Úkraínu í sumar ferðatími frá Kjalarnesi getur styst um tuttugu mínútur með Sundabraut og flóttaleiðir verða tryggari hin nýja leið leysir þó ekki umferðartafir í Ártúnsbrekku segir samgönguverkfræðingur til greina kemur að leggja umhverfisgjald á flugfarþega í Keflavík skoða þarf allar hugmyndir þegar kemur að loftslagsmálum segir landeigendur í Hjaltastaðaþinghá og Borgarfjarðarhreppi eru ósáttir við friðlýsingaráform á úthéraði oddviti Borgarfjarðarhrepps telur svæðinu betur borgið í höndum heimamanna en stofnunar í Reykjavík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 segjum þetta gott að sinni verið sæl